Ny bibikely ndraiky da samby hafa fivolañan-dreo. Hitañao e manahaky vitsiky io zao da ami'ny alalan'ny fihetsiky troky iñy ny hifampiresafa. Fa amin'ny ankapobeny aloha de samby mana kapitera spesifikiñy ireo àby. Fomba hifampiresahan-dreo amin'ny alalany tendro ny fofony ny fakanfantaran-dreo amin'ny alalan'ny fihetsika àby iñy.